हमारे गाँव म बीयू जो छ सू धूम धामी ते मनाऊ जाउंडू लेकिन मेरु विचार छिन बियू के बारा म सू हौनू चन्दु छोटू जन जे मा तुम्हारे परिवार का भाई बंद होन और किसी मंदिर मैं तुम बियो करेते ए जान।